Ţënko ţí meenţí uncí mëënţáankin bineţël ţënko dëmbaţ, dink cúunkaŋbi ţël. Ndank bañaan duka cí bababú bëliyëng tú. Ajá mëënţákëm mëënţákëm mëëntíisú biyáfá opital má keetër kánjin dí alëkol búţú merëkur bëkël dí <hesitation> búmbandir tël këëmpëni kí ţúwáar. Mee uncak iñaan tee ndank baloŋ meenjáando komëënţándanawun. Ojá mëëntëra mëëntákëm kotíis, dí bëreŋ bëënko jáaţ bëëncí, bëënko bëñalal bun cí këëntër kánjin. Bëënţunkël mpankabël amëëñaam bël mëlik mëëntú mun ayëlan pëëntër iñaan kánjin. Mëënţú pënam dí mëlik këëñaw ţënko tëmëënţándanatun atër iñaan kánjin. Mëëlaj mëëncëf mí atër ţënko ţí meeţí aţaan këmbá. <hesitation> ulíncar uwí, puweet unkáaná pí esans bëliyëng tú ayëlan pëëntër ţënko, búukajá pur ampecir tetanos bëëmpeyá. <hesitation> ná bupanki bëmangú bëlund areta mëëncapaŋ kúundáan awetan tetanus dí ulef iñaan.